<hesitation> Ebyalhya ebyangalhangira ebyanganalhethera omundu erithendihumulha ndeke bye byalhya ebirimu ebisabu ngesyanyama sirimu ebisabu esyanyama <hesitation> sikabya mwe bisabu syanganalheka omundu eniaghana erihumilha ndeke kusangwa ibwa sikalhiba emikyi eshalhetherayo ebisabu binene neryu ethwathunga nebindi byalhya ebirimu ngeee erirya amaya nakyu sometimes kikalhethera omubiri eribya omundu esya ngathoka erihumulha ndeke kundi ibwa akabya enabiribya mwe bisabu binene. <noise>